حدد المكان <hesitation> اللي تحب تعجق فيه اللوحة، استخدم أدوات القياس لتحديد المسافة، اختيار الحوامل المناسبة إذا كانت اللوحة خفيفة أو ثك- أو ثقيلة <hesitation> ضع علامات على الحوائط خفيفة بالقلم أدخل المسامير أو حوامل باستخدام مفك أو مطرقة، ضع حلقة أو سلسلة للوحة في المسامير وتأكد إنها ثابتة في مكانها.